Be, la mia cültüra, mi sun piemunteis però d'origine sardo-pugliese, ma la mia cültüra piemunteiza al e la pasta, la pasta u la carn, carn <hesitation> cun ël sivé, carn panà anche la carn panà a va bin ne però me piat principal al e la pasta